Laha zaho ro nana ñy efitraño fisakafoanako manoka, ka misy ñy sakafo iabiaby ilako añatiny ao aminy ñy firenena misy ahy aho ;ñy sakafo <shushes> ketrehiko, manahaky anizay ñy potikena aminy poivron miaraky aminy ñy vary, ñy pomme de tera am po potikena miaraky aminy ñy vare, ñy tsaramaso aminy ñy vary no ñy kabaro aminy ñy vary.